ایران د پرانیستي کلتور لرونکی هېواد دی چې تاریخي وده او دیني ارزښتونه لري. د ایران کلتور د زردشتي، اسلام او بومي دودونو پراساس دی. ایران د خپل ادب، سینما او هنر لپاره نړیوال شهرت لري. د ایران فستیوالونه لکه نوروز د خلکو لپاره د اهمیت وړ دي.